أيه أعتقد إن الشعر له صلة قوية بالعصر الحديث. الشعر يظل وسيلة للتعبير عن المشاعر والأفكار، ومهما تغير الزمن تظل الناس تحتاج تعبر عن نفسها. بالعكس الحين مع السوشيال ميديا والتكنولوجيا الشعر صار يوصل أسرع وأكبر شريحة من الناس يعني حتى لو تغيرت الأساليب والوسائل الشعر يظل له تأثير ومكانة بقلوب الناس خاصة إذا كان يعبر عن مواقف أو مشاعر عايشينها.